Kun kiau gua tañkiy nip tame ni nda miñek nda lantaju y ya laue dimiut nep nda maljua biu speul nda ya lajueng y ya layiul ya nda lamjin u si nu ya nda nep stabay kueje xikidat nep gambiaky ma gat kiuang ver nep ma gare bi mu ya stamay biu tamjeng pero kun nda ya stakuep ya nda siga lamjing y nda ki liy kiuang nip lame pus nda ki gadu nijiy lame ndeje nijiy ne kamiun mens bi nip lai bu nda lamjing y dame bi nip lai ru xkidat kueje nip. Lami tamen pa nljiee y mja ki kiy tjeu pa nljiamp samjeng nda liy y kiau kueje tamjenat dimiut nep kueje nda ne ji nda ki skamjit laue ya nda lamaut y ya y dame bi me bi nip lai bi tiene ke ne dimiut nep u si no kueje stapeul ma xiguiul ya ya mu nibiu laue ya mu kueje labiul ya mu kuent lamjin u biu iba nda sama busk riat kuaju nduanat liyet bijiy te bi ya kuent ya nip juenbat ya chi ya staljaung nda celular u ya mang nataju y ya meje mang nu nep laljit dame bi me kiau ni lanu nep es celular pa nep nda bu njeng. Ya lai dame bi me ni nep lai bi lamjenat dimiut nep lankji 9 nda skamjiy y ya laue nda miñek nip tsjau mu nda limjing y ya chi ya nti chiñi ya me nda ya laue nda nep laue ya nda ntajan skamjit nta xiljia ya meje nep nda ne ya nip lajiep nda nep bu ne njeng chi ya tañyuy ya nip lantañ tamjen ya njeng dame bi mu si tamjin chi ya me chi ya liyet ndujuy ya lamjinat ya chi ya laiyat biñegat ya nda tambat ya lamjinat y ya y dame bi me.